Na nora kara beza nieka kadi seta tika sakato tikara lo tik len kara minchi no tichi lo plancho tichi wa le wa lo bru la be marbie ruka run runka bewa loi setpka wiladikki bian diikaꞌ bikwa loi tipan nina loi nebua sei llutebal llut kada rato netu kara bella ki kara burro kara ka wala tipa nne nenkabron neza nioka no untika dika de gan nal tika kan negan kanga loi le de ki tikar nio neza tergokan te kara bc̱huno lo wen rank